Oli babé sinukuréén sarégmé baluho ésiko érigirig éjilee gasobul fufara fucinta ébook némunduŋo néjangilaan sin énaab gajinda fukuku sin éjaméén sin éséjee.